أوف الجطار فاضل له تلات ساعات والله كتير، أحسن شي أسلي نفسي الموبايل، بقعد أقلب في الموبايل، وأجلب صفحات التواصل الإجتماعي والفيسبوك والإنستجرام لين يعدون الثلاث ساعات، إيش اسوي، والله ملل، وقت مرة طويل، ليش كدا.